أحب الخيل أحس فيه قوة ،وأناقة بنفس الوقت ،غير إنه عنده وفاء وعلاقة مميزة مع صاحبه والركوب عليه يعطيني شعور بالحرية، والتحكم.